जा सवाल में तो जो है तीन रंगन की आंख दाई बही हैं। ब्राउन आंख, ब्लू आंख, ग्रीन आंख, वैसे प्रकृतिक रूप ते कऊ तरीकन के रंग की आंख है सकतें। जैसे कि ब्राउन आंख, ब्लू आंख, ग्रीन आंख, हेजल आंख, एम्बर आंख, ग्रे आंख। और फैक्ट जे है के वस्त मेजॉरिटी में जो है, ब्राउन आईज बाय आदमी पाए जानतें। और सेकंड मेजॉरिटी में ब्लू आंख बारे पाए जात हैं, और जो सबते कम पाए जाते रेयरस्ट ग्रीन आंख बारे।